Ingye okw'amabuthwa wayi, okwanya kw'erinyiha ebisembu, hakiri iwanyiha esente, kundi esente wangananyihashu ingathoka erighulha ekindu ekyangathalwe ngawithe, betu wamanyirethera ebisembu, wukabya iwanganalhethire ekindu ekyangangana ekyanganawithe kandi betu ihane ekindi ekyangathawithe ekyangana ekyangayisunza omo buyingo bwayi.